Mu ne naka la marto di jubalee pont si biir buum bi si biir xànka bi, marto bi, marto bi comme sa dole moo fay use, sa doole ngay ŋaatee tamit sooy dóor marto bi jarul nokki, nokki xjul si diggante bi, soo si nokkee rek pont dafay dem, soo ŋaatee marto bi pont bi danga koy téye ak sa loxo bi, soo bàyyee pont bi mun nga dóor, pont bi mun naa da- mun na mbas mu dëŋŋa. Waa soo téyee loxo bi, loxo baay jubbante pont bi loxo baa ko jubbanti nga am foo ko bëggee, nga yëkkati marto bi ba mu baax nga dóor ko na am, na na jub na waa soo bàyyee pont bi rek dafay dënga.